Paakenaã, ai feŋ lɔŋ lɛimu aa mɛ ŋ woa mbɛ na mbɛ alɔ seŋ. Paakenaã ai lɛɛ mu sɛɛnã a tie mu jáa mu a bɛ a buɔ, feŋ lɔɔ mu a bɛ a buɔ yɔ fande. Fande mɛnu, a nae ai fande mɛnu wa bina, a piiye lɔɔ kɛ fande mɛnu a to kɔŋɛ ma, ai táa a la, a <hesitation> a tae a sɔe kɔŋɛ kɛnuã, kɛ a jɛɛ lɔ kɛkia. Ai tonaã a mana wa kiimu lɔɔ i na jáa lɛɛ́, ai jáa mɛnu wa lɛɛ́ na, amu ai bɔŋ lɔɔ lɛi mu a woa a la, didi gbi a nae a kɛe nu, jáa mɛnu aa lɛŋndee, jáa mɛnu pisi wai tona a boɔ ai táa a bɛ kaŋ bɔɔ buŋndɔ, feŋ gbi a fie jáa mɛnuɔ kɛ a maãmaã, a maãmae lɔɔ kɛ a na aa lɔŋ. Bambawoe i fiia nu, sisiɛ i fii nu, didivɔvɔɛ i fii nu, didi bɔɔ anu ya a kee gamagiiɛ amu ai fii nu, didiɛ nu wáe kuŋkoo anui fii nu, pii didi mɛɛ nu nu lɔɔ anuĩ fii nu, bambawoe, sisiɛ, jɔɛ anuĩ kɛ wa kɛ jáa bhii yɔ, a <hesitation> amae lɔɔ a ya wa lɔ, a ta lɔŋ feŋ kpao kiiɛ mɛnu, ai jáa wa lɛɛ pɛŋ ai to lɔŋ feŋ kpao. Jáa bhii yɔ mu ai lɔŋ feŋ kpao, didi gbi a nae a biie nu a ya wa lɔŋ, didi gbi a biie nu a ya lɔŋ.